आलू तईसे पकावे के चाहिए आलू पकवे ला। सबसे पहले आलू गोधवे कज्जालो के उक्रा बाद उक्रा <hesitation> कूकर में डाल। देवो आलू जो डला जेते तो उक्रा में पानी डाल। देते उक्रा बाद आलू उक्रा बाद कूकर के गैस। चला देवो कूकर में सीटी के लगे देवो जब सीटी। लगे देते तो उक्रा में खुलवे और आलू उबल गेले होते।